Ekyangasi nga ekyangawunzererayo eri erirya by'ebitoke okuli ebinyobwa, bakabya bakabihuka baka bakaronda wukalhetha amatoke, iwatheka waho iwayalhetha n'ebinyobwa neryo iwarondya omuhamba iwalhetha n'enyungu, iwalhetha n'eky'erithimirako, iwatsukiraho eribihatha, iwabihatha, wabiribihatha, iwabyoya wabiribyoya, iwabitheka oko liko, wabiribitheka oko liko iwathekamo omunyo, iwathe iwasarangiramo na- n'akatunguru, neryo iwabikuningira, bikabya byabiribera ndekee iwa- iwajunga ebinyobwa, wabiribijunga iwabyuthako, wabiribyuthako iwalinda habwa habwe habw'obuthuku bunyoho nyoho, neryo wukasigha mw'omuliro muke muke nuko birikendyaka, neryo bikabya byabirihya iwabihukulha, iwabiribihukulha iwalya, aliwe biwithe akahoho akiwene kandi bikasiha ndeke.